wodi subjects mathematics, wodi physics, wodi biology, wodi chemistry, wodi geography, wodi economics, wodi agric, wodi wodi litrature, wodi english, wodi further mathematics, wodi accounting kuma wodi history